Toh zii woo day haya kaŋ a ga te baŋkaaray ga, i ga baa gumo. I ga daŋ no don haawu-daabay se. Ni di da ni mudum go ni ga ni di da sinda da ni na daŋ, ni ga candi hinne no ka daabu. Da mo ni baaji no ka sara, wala da ni na daŋ a ga, ni baŋkaaray yaŋ no, ni haŋkaŋ no, ni foolo ize day kulu, da ni na daŋ a ga da ni baŋ ka candi ni di ni'na haawu-daabu. Amma da a baŋ ka sara, ni di haikulu taray no a go haw ga furo a ra, ka soobay ka daŋ laabu, ni baŋkaaray ga. Amma da ni baŋ ka daŋ ka candi, ni di shikenan ni haikykaŋ ga no da ni baŋ ka zii daŋ ni di ni baŋ ka candi ka daabu, shikenan. Baa baaji ga no ni na daŋ ni si shikenan. Da akwati no da haŋkaŋ no kulu da sara, ni di da ni baŋ kaa daŋ ka daabu ni di ni baŋkaaray i haawu-daabay do nooya. Amma da a sinda kusa koonu no, haw koonu no ga furo a ra, ni di a ga ni baŋkaaray sara nda laabu mo, ni di mo da laabu baŋ ka furo a ga, i ga ziibi nooya. Da i ziibi mo ni di da manci ni'ni ɲuna no wane si fun amma da ni na ziyo din daŋ ka daŋ ka daabu, ni di shikenan i gaa hayo nooya. A sinda haŋkaŋ ga duwa koyne da manci ni'na candi no ka'ka yaadin no a go, a si fiti mo.